Das Laba ìsch nìt ìmmer eifàch gsìì. ìch hàà a Chìnd verlora mìt niin-a-zwànzig Johr. Àber das Laba ìsch (...) àss àlles. Di Nàtür het m'r viel mìt gholfe. Ùn dàss ìsch ìmmer noh de Fàll. Ùn ìch hàà s'gschàfft, fer witterschts laba, topfer ùn fréilig. Ìch bì àber au stolz ùf mi Mànn. Trotz dam Schwarz het er dàs Elterahüss àbboja, üfboja. Mìt sachzig Johr, lànga Johra het es gbrücht, bìs er's mìt de Üfboja het. Àber de Resültàt ìsch do. As ìsch gf... Sehnswart. Ùn wie alli Eltera ùn Groseltera sìì m'r stolz ùf d'Chìnder ùn Groschìnder. Dia màcha Ìhr Wag.